Osom ffe fe vu me-e, ehabbi idik, ebiri e-batt idik ke ekhommott mgba ra odebi ovva ovaa ra okhom go ode obama obana bi okhom kpenamkpen ra moh omor ohama ekobi dema nduma, but mada ibinokpabi ayoki maam, eden da cha nnona nni odem wami nde, mando kwa akpen ami odem wami ade, mando kwa nkhommott kwa ozom bok ffe ekobi nduma cha okara cha eme adiri asi osom-bbok phe vum-e ekobi nduma ebom obama bi ta ekhommott kpenamkpem moh omor ohama offohk dema nva ka ikhom sa manan =e. bat yina mada akpem ami odem wami ade ayok pi ib-mokpaabyi oki bhe onamga obama obama bi bhe ama nkobi nna ka akmom kwa abhe-e okhuribi se njibi ph- <noise> and imi ibiri isi kabi sa ewu ehom daa'aham ekobi nduma kor okhum sa aza aroba asi m-e agwoh mando kwa phott so biphir idiro bi bem, edem nda cha irra izi nnuma so imi ivara, etem nduma emunor bi kpoom kpuk kpuk mada asisini esi didiri nduma cha arup me ekobi nduma ka ker ka okhom kwor agwoh mando kwa phott so biphir.